<noise> Aleoko mandeha ny fiarako manokana toy izay mandeha fiara fitanteram-bahoaka satria <hesitation> ny mandeha any amin'ny toerana be olona zany tsy de mety amiko loatra de refa mandeha fiarako manokana aho ah de za irery no ao anatiny na zah sy ny mpamily ah, fa ny fiara fitanteram-bahoaka feno karazan'olona any de tsy de mety amiko.